لو كان بإمكانك التخلص من مشكلة عالمية واحدة، ماذا ستكون، ولماذا؟ بتخلص من الفقر لأنه أساس المشاكل اللي يعاني منها الناس الجوع والمرض والجهل يختفون مع تحسين ظروف الحياة للجميع التخلص منه يحقق عدالة اجتماعية وفرص متساوية لكل فرد رح يكون العالم أجمل إذا تأمنت حياة كريمة للجميع